Pues lunes xic sajüic tempran itijow saxening xabiüm sapotxa caféy sanapan xacüet sanüjmajünd nayac nüetiün ndo martes a tatwan aveces najantsüy narang cuejnütiün rang najüijimvbey elipip ximbiümb este miércules atatwan aveces saw namb nguiejniw napely narang cuejnütiün este juebes pues atatwan sajüic tempran i xanajiüt cada nüt tempran tempran panarang cuejnütiün rawleümnüt cen meáwan este biernes atatwan ajic mas tempran parnarang cuejnütiün ajguiaylo de siempre pues siempre quienetiüneqe narang cada nüt cuejnütiün raw leümnüt cen meáwan pues biernes sepues atatawan májtempran sajic sábado a tatawan aves ajiüran moncanchiün domingo más tempran parnamban moncanchiün tempran.